देखो सा हुकम जिस्यान की मिनाक हुआ वैसा ही जनवर ही हुआ। वन में भी जन हुआ है आणी वन पर एक्सपरिमेंट ना करवा चाव। अगर कोई एक्सपरिमेंट करवा ही चाव तो जनवर री मरवा पाछे कर सको हू।